í Noregi segir norskur fyrrverandi seðlabankastjóri segir málið skaða stöðu Íslands á alþjóðamarkaði rætt verður við utanríkisráðherra í fréttatímanum fjórir björguðust úr brennandi húsi á Akureyri í morgun en um tíma var óttast um fimmta íbúann þrjár íbúðir eru í húsinu sem er

og allt sem í því var álitsgjafar hafa farið hörðum orðum

um frammistöðu Andrésar Bretaprins í viðtali við b b c í gær fyrrverandi fjölmiðlafulltrúi Buckingham hallar sagði það hafa verið óbærilegt að horfa á viðtalið enginn hefur enn þegið boð um ókeypis gistingu í

er svo umfangsmikið að opinberrar rannsóknar er þörf segir norskur þá veki málið upp spurningar um öryggi norska bankakerfisins þegar kemur að peningaþvætti er stjórnandi tax Justice Network í Noregi samtaka sem berjast gegn skattaundanskotum og peningaþvætti

hafa vakið upp margar spurningar þar í landi

hún segir þetta í fyrsta sinn sem norskur banki sé tengdur peningaþvætti stjórn d n b fyrirskipaði fyrir helgi

segist hafa takmarkaða trú á slíku þar sem þannig rannsóknir endi oftast með því að lágt settu starfsfólki er kennt um en stjórnendur sleppa

vonast til að stjórnmálamenn láti sig málið varða því vandinn virðist kerfislægur hún hefur rannsakað

sérstaklega hvernig stórfyrirtæki hafa notfært sér veika innviði Afríku og flutt þaðan fjármagn meðal annars í gegnum flókið net aflandsfélaga

áfall sem þjóðin hefur orðið fyrir síðan í bankahruninu skaddað orðspor landsins geti skaðað stöðu Íslands á alþjóðamarkaði segir fyrrverandi seðlabankastjóri þetta er

auðvitað bara mjög alvarlegt og sennilega mesta áfall sem þjóðin hefur orðið fyrir eftir

mótmælt hefur verið í Windhoek höfuðborg Namibíu undanfarna daga þar sem þess er krafist að ráðamenn sem sakaðir eru um spillingu verði handteknir eignir þeirra verði gerðar upptækar og dómsmálaráðherra sögðu af sér í vikunni eftir umfjöllun Kveiks og Stundarinnar um greiðslur Samherja til

ráðamanna n b c greinir frá því að forseti Namibíu Hage ætli ekki að grípa til frumstæðra aðgerða til að kljást við spillingu forsetinn sagði það grunsamlegt að þessar ásakanir kæmu fram svo skömmu fyrir kosningar sem verða eftir tíu daga

Guðlaugur Þór

hefur haft neikvæð áhrif á íslenskt samfélag og ásýnd Íslands það ætti að koma í ljós hvernig þetta mál þróast og

verið í sambandi við stjórnvöld í Namibíu

upplýsingum um þetta mál

að rannsaka þetta mál

björguðust úr brennandi íbúðarhúsi á Akureyri í morgun um tíma var óttast að einn væri inni í eldhafinu en svo reyndist ekki vera húsið við Norðurgötu þrjú logaði stafnanna á milli þegar lögregla og slökkvilið kom á vettvang á sjötta tímanum í morgun það eru þrjár íbúðir í þessu gamla timburhúsi og mikill eldsmatur og erfiðar aðstæður fyrir slökkviliðið já það virðist hafa gerst mjög hratt þegar við erum kallaðir á staðinn fara

og reyna að komast inn en urðu fá að hverfa og þeir flúðu út þegar byrjaði að hrynja úr

loftum og gólf í húsinu voru farin að gefa sig ja þetta hefur bara eins og ég segi snúist um að sprauta

húsið utanfrá inn um glugga og hurðir fjórir íbúar hússins komust fljótlega út en íbúarnir eru fimm ekki náðist samband við þann fimmta og um tíma var óttast að hann væri inni í brennandi húsinu en svo náðist loks í hann í síma og kom í ljós að hann hafði ekki verið heima

klukkan rétt að verða níu og slökkviliðið er búið að rífa þakið af húsinu og það er að mestu búið að slökkva eldinn rýkur auðvitað úr öllu það er ekki nokkur spurning að þetta hús er

mjög mikill eldur hérna í húsinu þannig að þetta var skelfilegt að horfa upp á þetta slökkvistarf stóð fram undir kvöld og svo geti farið að rífa

þurfi húsið til að ná að slökkva í glæðum sem leynast um allt hús lögregla rannsakar nú eldsupptök en mestur eldur var í annarri íbúðinni á neðri hæð og þar fyrir utan viðbragðsteymi Rauða krossins veitti þeim

áfallahjálp sem þess þurftu en ljóst er að þeirra tjón er mikið þarna uppi bjuggu ung hjón og það er bara skelfilegt þarna missa þau allt sitt bara hreinlega það fer allt þarna

kaupa hana er sennilega ekki búinn að vera þarna nema í tæpt ár nýuppgerð íbúða

best veit það er bara þannig Andrésar Bretaprins sagði upp í dag vegna viðtals prinsins á b b c í gærkvöld í viðtalinu sem er um klukkustundar langt sver Andrés af sér ásakanir konu sem segir hann hafa brotið á sér kynferðislega þegar hún var

sautján ára álitsgjafar hafa í breskum miðlum í dag farið hörðum orðum um frammistöðu Andrésar í viðtalinu og hann er sagður hafa verið ótrúverðugur og hrokafullur fyrrverandi fjölmiðlafulltrúi Buckingham hallar sagði í viðtali við breska Ríkisútvarpið að það hefði verið næsta óbærilegt að horfa á viðtalið í dag er alþjóðlegur minningardagur um fórnarlömb umferðarslysa þess var minnst með því að fljúga þyrlu Landhelgisgæslunnar frá Reykjavíkurflugvelli og lenda henni á stillt upp bílum þeirra sem koma að umferðaslysum eins og lögreglubíl sjúkrabíl og björgunarsveitarbíl viðburðir voru víða um land í tilefni dagsins í ár var sérstaklega hugað að aðstandendum

var tileinkuð þeim sem eiga um sárt að binda

kínverskir hermenn hjálpuðu til við hreinsunarstarf eftir mótmæli í Hong Kong í gær fólks helsur áfram að mótmæla stjórnvöldum

í bæði með friðsömum hætti og

hjálpuðu til við hreinsunarstarf eftir mótmæli gærdagsins mun það vera í fyrsta aðkoma kínverska hersins af mótmælunum hingað en hingað til hafa stjórnvöld í Kína beðið eftir formlegri beiðni sjálfstjórnarhérðsins Hong Kong um aðstoð mótmælendur kveiktu eld við göngubrú við tækniháskólann í Hong Kong sem mótmælendur hafa lagt undir sig þar kom til átaka

þegar lögregla skaut táragasi á mótmælendur lögreglumaður fékk ör í fótlegginn í nótt eftir að mótmælandi vopnaður boga skaut að honum aðrir mótmælendur beittu friðsamari meðölum til að koma skoðunum sínum á framfæri til að mynda þau sem mynduðu langa mótmælaröð hönd í hönd í höfuðborginni í dag vonast er til þess að niðurstöður úr

byggingariðnaðarins verði til þess að efni sem minna séu valin enn hefur enginn viljað gista í skálanum síðustu mánuði hafa áhrif myglu á byggingarefni verið rannsökuð í

í Reykjavík við höfum tekið sýni frá helstu innflytjendum á krossviði spónarplötum

og öðru síðan er það sett í mismunandi rakastig og geymt þar í nokkra mánuði flest sýnin mygla fyrr eða síðar en mikill munur er eftir því við hvaða rakastig þau eru geymd þá geta verið allt upp í sjö ólíkar tegundir myglu í hverju sýni þegar maður horfir á birkikrossviðinn hérna þá sér maður ekki mikið fyrr en maður fer að kíkja á bakhliðina hérna til dæmis til að fá nákvæmar

niðurstöður þarf að taka fleiri sýni seinna það er þó strax margt sem kemur á óvart það var sem var með

fyrst á rakavarnarlaginu þá er líka mikill munur á milli sýna af sömu gerð þetta er einungis fyrsti áfanginn og því gætu síðari niðurstöður orðið forvitnilegar við munum líka reyna að fá iðnaðinn til að velja efni

sem

eða hægar þannig að það verði minna af

í samfélaginu hér inni er rúm en þið

að bíða eftir fyrsta næturgestinum já við buðum upp á ókeypis gistingu í viku en enginn hefur þegið það en það hefur verið brotist inn en engu var stolið

er furðulegt við líta til veðurs komið sæl það var fínt og fallegt veður í dag

dregur úr frosti á morgun

þykknar upp á öllu landinu

þykknar upp á öllu landinu ágætis veður og milt

í Noregi segir norskur

fyrrverandi seðlabankastjóri segir málið skaða stöðu Íslands á alþjóðamarkaði utanríkisráðherra segir ráðuneytið fylgjast náið með umfjöllun erlendra fjölmiðla fjórir björguðust úr brennandi húsi

á Akureyri í morgun en um tíma var óttast um fimmta íbúann þrjár íbúðir eru í húsinu sem er gjörónýtt og allt sem í því var álitsgjafar hafa farið hörðum orðum um frammistöðu Andrésar Bretaprins í viðtali við b b c í gær fyrrverandi fjölmiðlafulltrúi Buckingham hallar sagði það hafa verið óbærilegt að horfa á viðtalið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

við